م-مزايا الشهرة اللي هي تعطيك برشا فلوس <hesitation> تعطيك برشا قدرة، تعطيك برشا <hesitation> نفوذ، <hesitation> تكون مشهور، تكون محبوب، تكون <hesitation> معروف، أما -عندها برشا عيوب- عندها برشا عيوب كونها انت تتخلى -على- على حياتك الشخصية تكون حياتك الشخصية مباحة للجميع، <hesitation> حاجة وحدة أخرى اللي ديما الناس المشهورين ديما يكونوا هما نحسهم اللي متعاليين عالناس، ولا عندهم شيء من <hesitation> الغرور هذي هي العيوب.